أعتقد إنه أصدقائي راح يوصوفوني كشخص مرح ومحبوب، هم يعرفون إني دايماً أضحك ,احب أشاركهم الأنشطة وكمان أعتقد إنهم راح يقولون إني موثوق إنهم يقدرون يعتمدون عليا في الأوقات الصعبة، وأحب أكون معهم واسمع مشاكلهم وأساهم في حلها، فأتوقع إنهم يق- يقدرون هذا الشي.